اول حاجه لازم تبص علي المظهر الخارجي لازم تشوف هي اتخبطت مثلا قبل كدا في خدوش في أي اضرار في الهيكل, بعد كدا تبص طبعا علي المحرك لازم تبص عليه وتشوف صوته عامل ازاي هل فيه مشاكل هل فيه إصلاحات قبل كدا, هتبص علي الإطارات بردو تشوفها جديده ولا فيه منها بايظ ولا ايه